<hesitation> مثل التنوع الثقافي، تجمع بين عرقيات مختلفة، وعادات متنوعة، الموسيقى، أنماط مثل الجاز والروك، السينما، هوليود، مركز لصناعة الأفلام، الرياضة، كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة المشهورة، الأعياد، عيد الشكر، وعيد الس